إستغل الوقت بتاعة الصغير، كيف وقت الإنتظار؟ أو قبل النوم الكتاب-الكتب الصوتية حل ممتاز <hesitation> يمكن يسمعها وهو يسوق، أو يعمل حاجة أخرى في-في أشياء كثيرة يبقي في وقت فراغ فيها حتى لو حاول يستغلها في دجايج بأي طريقة.